Güenu... yo só mu lambuzu, lo reconoçu, peru prefieru de comel bocaíllus salaus. Primeru, porque ain más agredientis salaus que ducis que pueas ajuntal en un bocaíllu i que te quei saborosu. Le pueis entral de tó: que si quesu, que si choriçu, verdura, carni, tortilla, jamón, güevu, untus... i una tupa de cosas más. I alogu tamién porque un bocaíllu salau t'entra mu bien a qualisquiá momentu del día, pa almorçal, a meya mañana, pa merendal, de merendilla o mesmu pa cenal... Pa tó valin.